Deh 'an na-dih-a :porluh-dih, because 'an :nynuu: 'oh! 'An ti-a gweh 'o dih, 'an zon+-a :kwlaa nyieh zean'. :yee' ;an 'nynuu: 'on 'wluh-a, deh 'an na-dih-a :porluh-dih, 'an bale nyorsoa dih or 'ye :gwie: 'i kan-ni: 'do 'on bo 'an 'nynuu: :daa 'on 'ye-uh son+ gbor-dih tba an-a zuku+'-' :daa an mu-a nyorsoa 'ye-uh 'yuba 'i :dle on 'ye deh ken kpa nyor+ no :glaa'e', me-: :mor 'on :dhe-dih me-: 'an na-dih :porluh dih.'An-a' :zai' yu or :dhe-dih :naa or :ne 'de chlee-deh+ :bhue' :naa. Deh+ :a 'da :a no-a dha gwlor en se deh 'di :ne. :yee' 'an dhele nyorsoa dih <hesitation> or 'ye 'on :dhororn' 'jeh or 'ye 'o 'nyi 'on 'ye deh-dih 'bhorn. :mor 'on taa deh 'jeh plo :eh 'ye-eh no :glaa'e' 'on 'ye 'an 'nynuu: son-' :za-dih, 'on 'ye deh no 'do on bo, 'on 'ye deh :yu-beh yai' 'ba 'do on bo eh 'ye :gbu no, :mor ti nyni 'o :mor nyorsoa' 'da :an-a' tu-a wlon :daa or cut off 'o, :eh 'an nynuu' 'ye-a ken-dih :nyna, on 'ye 'o 'ah! :a 'de :daa or-: no-a deh :daa 'yi-dih 'o, 'an-a' 'nynuu: on 'ye 'o eh ken-dih :dh. Deh 'on :ne-dih-a 'kmo, 'an zon+ :ne-a zean' :kwlaa nyieh, 'an na-dih-a :porlor-dih, 'an vorn-a bo, nyorsoa 'ye-a :gweh 'i kani, or 'ye 'on <hesitation> or 'ye 'on :dhororn' :dao' 'nyi, 'on 'ye 'an-a 'nynuu: bo-dih pobo:. Deh :daa me-: :mor 'on :dhe-dih 'an na-dih :porluh-dih, :me-: 'an na-dih :porluh, :mor 'on 'da glu gor 'o <hesitation> :mor an :poeluh na-dih :na :na <hesitation> :yee' :bleh :bleh :yee 'mii 'kpa 'de 'on 'yli 'wluh 'da 'weh, because :eh :korn dhih :eh, :an 'ble nyor or-: ne :gwiele' :or za-dih :on son-' :wehbeheh:, :mor or po :on son bo or 'da 'kpon deh :yeh :daa 'dih :on 'ye 'an 'jeh bo 'kpa 'o, :yee' eh-: :on :nyna ken-dih, jorwor: 'mor :on :ne-a :due', 'mor :ne-a :due' :or 'bla-a 'an tou' 'on 'de or 'dhe-dih, 'on 'de or se deh 'ble, 'on :baa or :dhe-dih :naa :naa, 'on :baa' or ne, or se deh 'ble or 'ye no, 'mor :duh' :or 'wluh-a 'an 'nynuu' 'mor :due pobo 'o on 'bhun-dih. :yeh :dao' mo-: on :baa' 'da or 'duo: 'o or 'kpa dha :dhlubor: :gwlor dha :daa, 'an-a' 'nynuu: mo-: or kpa 'de nao' eh gweh :ka 'on ;mor :or 'wluh-a 'nynuu: 'on 'meh, 'an 'nynuu: mor :an mu de-ka' yi-' :eh gweh :ka 'yu 'sluh or-: mu nnyor bo 'ti 'da, 'yu :or 'on 'wluh-a or-: 'on 'ye 'yi-dih pobo: 'on 'ye sunno: on 'ye dhih-' no, dhih 'on 'ye 'an 'yu dhih no <hesitation> 'on se-ih yubo:, dhih 'on 'ye 'an-a' 'yu dhih, 'an 'yu 'on 'wluh-a dhih-' 'on 'ye or dhih no 'on se-eh yubo:. Deh 'on 'di-a eh-: 'an 'yu 'di, deh 'on 'ble-a eh-: 'on peh-ih :an 'nynuu-a :zuku' fees, deh 'an 'nynuu-a 'bhorn-a, :mor on 'da 'on 'de deh :daa eh-: 'a 'bhorn zean' 'o 'on :ne 'o 'on 'ye-eh 'o :to, :mor 'on 'ble-eh 'on to-eh 'o 'weh, :yee :mor 'on taa-eh no, <hesitation> deh 'on :ne-a ken 'an ne 'an mu-', :yee' 'an 'bhorn-dih deh 'o. n 'ye-a no 'do 'an-a'a: 'nynuu' bo :eh 'ya-a 'kmo :sie: :mor ti 'nyni 'o :glaa'a' :mor nyorsoa' 'da 'on :mor or 'da deh :daa zaen' dha :daa :on 'ye 'ti-dih 'o mor :or 'An-a' 'nynuu' 'ye-a ken-dih :nyna on 'ye-a 'o deh :a 'de :sie-dih on :eh-: :dhe-dih 'o, eh-: :mor 'on :dhe-dih 'an ma-dih :porluh-dih-dih.